Aan najuhé alohul buroŋol; néni alé urooŋ burooŋ jaraam uling, sén ujoow utiiŋ éwato écé nuloob sasu nak nikat so bo injé maré injé anafaan; do nulohulohul buroŋi mara numimi maré wa jakmé wa jagutmé to anusaan añohi haan umimé nañohiñoow fuléhé ho bémiir maré nulohul lohul.